<noise> Na uring na nong an lakman a puar tar, ep kirai bel i akak kol, ep keskes tong an lakman bel i akak kol, ap a wot kata oni to kamatan am ni rakana sur al kep tok lalaun ngis ap a nagau al sirai ep sah nal low pasi, kon toh pas ep keskes a nuki ap a inan <noise> kating na re kanak ni akak gau ap a kes baran na toli i akak mat kol ting onep keskes a nuki. Ap a inan kating a lamtin a inan kating onep arere kating onto rumai arere a kep pasep tatasim kate an pukluk ap a tirai i kanak ia ka arlar kon hos alar a is lai- a kai na na tuk kating kawas, bel ma a kes mialu e tata dira e nana ia masen masik a kes ap a nos alar a is lau main kai na natuk. Kirai na ning i kes ka nuk tat i kanak na ia sen al mas wok ra rakai kon nos alar ep keskes a nuki sen, <noise> bel inap al nuknuk sep baran masik el anot ap el. <noise>

Kabah sen ep kamgoi sur i sen el nos alar tar dat, ian sen main kai nanatuk. Kamgoi sen a ning el nos alar tar matoh tan bolbol os sen al mas ning sen ep kamgoi sur el nos alar kai nanatuk ap ia sen a lo. Tamam matol i likabas ma toh tan ap i ian kating atay pas ning ep barsau metek kon nos alar matoh tan ap ian barsan ning ki kes ap nos alar matoh tan ma i sa ep barsan bel i nos alar akak kol matol, kai nanat a parai dit tong lakman ap ia sa a is lik kata a sirai lik ep sah na los li ki tong lakman sur kon toh pas ep keskes aning main kai nanatuk. Iau kaitng na taulai gau ap naona ka kes. Ning sah lo ep usrai na rak al usrai kating onep keskes numatal, iau ap e tatta sira a nana ap kai tatsik tong lakman. <noise> <hesitation> Tata nuki i tik ep tan ep toltol e sting tong lakman tan ep kankan on isem i re tol alallaun lik e sting tin samon rakmoh i sen i tol alalaun on to iai sai. kawas lon buibui ap to sah kabang tin an lakman i sen i tol alalaun lik e sitring on kating ian ape tata i mat ap e na mamasik a dong lakamn aran mah to sin ma in kai tutubun kai ra natum ma to mah to sin dit a nongarisin <noise> ian <noise> kating <noise> e na na sen na lo kirere lotu ap kirere lotu ap kirere toltol e sitnign ka ting kawas baran na el re pasi ap el lotu lakan ep tin samanap ep tin samen el rep kating ma on e nanan a nuki ian kafing on ep mung in a tasin i slo i tsim on kon toltol ep tin saman ap e maning na i puar pas muran ep mungmung i sa lo i tasim on kon <noise> toltol ep tinsaman a to in coin tawlar ta is an mimias ap a atin barsan A atin fain i asus a pi mat a liman barsan i tawlai ap i ru ra na tin a wonon iau a tawlai barsan i lew kabas iaw main i tol ep fanat ap a tawlai pas salo sai ahn lavangai a ep fameli a num ma tol i kating ep usrai tong ahlak man nu matoli <noise> man nu matoli igat i tik ep tan peler de re re tabar lik i tan peler kukuntan na del wot del ma ik tabar del mis mis ep malum on ep kio ap i ki pirim ap el pangag ap ol sum rai i a lai min ep baranangan ap el lan ap el gon pasi ap el ian i a ding aren i tit ep fat lar ep ruh sa kawas an lonlon i fatning i gat ep malum a de sai sup ap tong a dei on i fat ning ep nasin ep peler a dim adeh. I fat ning sai gali on ep malum i nor lar a matan kapsak ap mit munmun lik gau ap malum ning i lo longon ma tigam mit a nigau mit rere munmun tarai rop na sasam ap na ol munmun gau ap ep fem el akak mah ap ep malum ning di atong ep isen e malum boi tim a deh on i gat i tik salo ep malum i rak i nor nalo lon ep fat ep isen e kompolon maumau i ru ni malum a numatali a dong ane an bon i milau ep barbar tintalangan ben i lik a ngor ngor lik a dong pirim i lik a dim pirim ap i ep malum a da kawas timtalang an bon ep fatalat ap ep fang durdur tian talang an bon belal lik lakan maiat ep bon solsol tigating on ep enbon a numet i tong an siar lak ning salo ep usrai na uring on kai tutubun dat belinap ol inan masik timtalang an bon ap sai talang don buibui bel in ol an rah bel inap ol lan bong usen masik del ting pogor u. Ap kol del basi kan lon ep iah ap del rarangi ap del ian soi u, surum del povoi ting nen ep pat ap el goh aro bel del kepas u ap del ting a mat u ap del un soi u ap ol niga sa ol goh nen ep fat bel inap del por u i ep ngingilammit kai tutubum mit na uning i rak. Naona ki akak siting onep lotu dit ki wot ap dit ki warwar onep waran ep kamgoi ap ningan to toltol tuturai di ki suhi. <noise> Io kating al usrai ning salo kam usrai onto babat alar ep lakman e tata neiki i nuh u kamatan babat na ning i tasiman on na kon babat alar ep lakman i tik a anat lik ep potpot in <noise> na u rak ol wot ol wal tik ti alim matol tong lakman i siding a natlik ning el um amat u o ol puk ap ep molosim ep rop ap ol mat. Katigaw i tit ep baran sato a mani galai a mani galai a i not sa on e tata nuki kanak na el tik ta mani galai masik el nak el alawlaw matol iding a mani galai anun e tata ning el lan ap el alaw law ma tol tong sen on ep lakmen agsim matoli ian tik sa lo ep kam usrai arak al lesrai pa si na uring totol nigs na using a rimatol i ap ep en bon i akok ko li bel met ri kapen sut tit ti baran to baran rop met ri nenen sa sis ep gam ep palboroi, furit ep peler bon kai sis lar ep lagai bon mamaran sa sis ma na met re rare ian i na uring ma na nona belal ma lar belal tok lakanmaiat ap met ki kes lar samaning bel ma tok baran akak met ian. Lolos masen sai kawas lon bon potor ap de kel ian ep sis ma na u ring met tar sa ting lakan maiat han milau sa on ep barbar basi a kawas ap di dot a rereh on a getoh basi ap met los ep sis bel i pilai be li morot met los i ap met angan bobolos ep nenen i wakak ma rawna ki tarikis bel mi rak lan na uring. Man newna ep totol na uring ki tarikis <noise> tik ep barhan na ol inan it timtalong an bon on ep rar bong ap na ol re i nak na ep nakes sai kawas no karim ol tong ep pun or ep maboo nol inan muti ap da ma kawas kel parai kiaw tar tiga kawas long buibui isam ting on ep lakman agsik i na naw na belal ma tok maiat naw na ki rop akak tar sen ep bon solsol na. <hesitation>

Mato a nisai gali onep lakman metek tim a ne an bon ep barbar akak lakman akak naona mato nisai ma gali onep lakman metek sai gali an kabrisan ep ngas ep lakman ning bel mamoso i barbar ma ki pipikai mamoso ting na tohmassin na dit wok tar a nan gau on toh logging kamani ap ep pikai ma gau gau ma naona ep pikai bel ma i pilai gau tim an bon onep lakman turai i akak. On i na toh taem na e tata a numato sin ki mat tar ap mato sama main e nana ma toh a nong on ep lakman ap uring bel mato gat tar tik ta kuk madar, ma naona matoh ki gati tik a kuk madar a nong an lakman. A tasik a tol in murmur i keppas pasi ap a nong ma an lakman nasim mato tu buni tong an lakman tong an ulam, i tik salo ep baran na rak al usrai pasi. I tik a pukun kirai a inan ap a tangrai lon iau it ma kasai wot lon barim ap a inan kesai wot an palder bel ti barsan i re iau ap kai na natuk dit inan katim onep nasin arere ap iau sen masik a sowot, sowot, sowot ka sai gali onep palder a manau a mamai ap a mismuk, mamai, mismuk tar kating ka kokoi, kokoi tar ka inan ap ka raraut, raraut rop tar ka inan apka his ta- uh, lista uh rop tar ka aim ma ep pakan kaukau ap a lista uh nasin ep kabain tapiok, ap na aim soi a rop tavi ap ep bat ki pung ap a pirim lilirpirim sai gali lakan palder katim a ne a nen ep tawan ap a moloh, moloh rop tar gan ap ka inan ki kamis ap ka inan ap a los pasep vat a nuki ap ka ripuk ep kaptiken tapiok ripuk soi i tik a kaptiken tapiok ning lar na ap. Ka inan, inan ap a song i lon i tik ep rat lar na ap taitai tari apa nigau ma. Ka kopoi salo kokoi kokoi ap na nos ap aoh ep bat ki ron mon salo bat i ronmon lar na ap ka rak inap ep kokoi, suah sa ep kokoi lar na sun pas ep rat ap ra inan, inan, inan lilir tiga pirim lon lau ap a inan inah ap katim a ne katim a ne na wot tim a ne lon ngas uring eo ngas tiga pukus, muri tiga pukus ap dit ki inan tar dit utih malum ka matoli ko ep rah. Inan ap ka kabah enana. nana salo nuki matan bel ma i akak bel ma inap el inan bakbak ka kabah i kai nanatuk dit a nah ma ap e nana ki rak lak dit a nim ma pirim an bon dit utih, utih tah tim an an bontim an deh onep malum boi turai ngadatoli. Na los pas ning a gil kon utih malum a inan a inan katim ane a tangrai bon katim kawas a utih diat ki munmun bon ma a los pasi a tan iai ap ka inan ma aum diat, na um, um arop tar diat ka warai diat ap toh inan ap toh awele toh omtol sailon malum diat awele tar toh on diat, diat isis sai katim a ne mato ki an matoh tan inan is tiga talang ka tong a nen ep mal an kaptiken ep lak ep ingas a digan kon sowot kasai gali an lakman kon sowot kasai gali an lakman ma toh an kasai gali an lakman matoh paparai ma toh ki a sosot iah kon tutun rah, <noise> a sosot iah kon tutun rah ian ia ka warai diat ap to gos kam kaukau kam pelpel <noise> to gos pelpel kon akor ter ep malum pol alar i on ta pakah i lon ep iah. Ka soi ning inan kep pas ep kurau katasol sibuk a lamas su del kah i kon kam piam, ning a natuk ain lik i an i los pasi i is i parai tigau i sibuki i kah i, kah arop i pupus ma kon kam paiam pupur rop tar nakam kakau ki mener ias soi akes ma kam polon lamas kon kam piam wa ep katai. Ka akor ma na akor rop nga ma to tubuni ka yet ma kan lon to larim na yet rop kan lon toh larim ka arkam ma su di kol an ma diat el embrai ma kasai sup ngan e wowo katim pirim ngan ep iainap diat na yet rop tar ap a tatar sara ra ma onto pellet ap an ap ki rah rewrew ep bong masen ap ian ka rak am toh sin el kawas ma katim sup a risan e wowo Na bel ap, amtol el an katim ngan tik ep sikman a nuni i dimitol tol liki a lot i ian i ep barsan ning i ian ep lon ep barrah timpukus an lamoran matol singah i ma am tol lan katim irian e wowo sur am tol niering timarisan ep tinsaman barsan a nudatoli, ep tinsaman na ding on a lot i lan ep lon sai sen sup, mato a nigama diat sin diat kian siat latu main e wowo ma a niga a tutun a tutun rop lar na diat raring rop diat sin ki anis diat antat iau matoh tan yet ma ap mato ki angan. Io palas kobon ning singa sen a nuki bel i rere a wakak ma toh tan main e tubum aim matol, ki an i warai kukumi matoh tan tong talang a deh diat ki yet ning ma a din sis lik nak ngan e nana diat wot diat tar i ap e nana nuki bel i rak el ian i lar i toloi kiom tari main ep langur. Ap e nana ki rak ap tol ian i ap ia ka rak gong a ti ap i tar aisi sak el balkut nga datoli na datoh ian ep sis avin ap e wowo ki rak am to los pasi arinap antol iani ap ia rak ao na ep toltol anuni el akak ap ia los pasi a rin dira ma i na ia ka longrai tari ep toltol nuni ap ia ka bas nap on i ning to kama tan toltol ai woki i toltol i eh tiga sah an milau on bar, ting an milan on matol bel i re ngatai matoh tubun ma niga sa el warwar tintin it sah el am am a ti sa ep balkut nga matoli ding ep singa ki an ap iau ka balkut an main mato ki balkut ma lar na ap ka balkut an main mato ki balkut ma lar na ap mokson ki balkut lar na ap kian ap ki dapsai ian ma, ki dapsai iau ma lar na ap ki umi ma ep limak ap lar ma na kis iring ma i da ian ap mato arop mato dat a isi toh limam matol i an i dat ep limak ap ia dat ep limam e tasik i dat ep limak main e nana. Dat a iai toh limam marau a motoh tikin balan ais matol a matoh a nigau matoh kes onep lakman nasim matoh tan. Onep kastom, kastom a numatoli tong talang an lak i rakes igat ep kastom akuk ap ep kastom laulau igat ep kastom on ep sira ning nim talang an bon ap i gat ep kastom on kai gurar dit gosgos ap kai tarai, ap kai gurar sah dit gosgos ap kai tarai dit wakak kol on ep kastom na eh sira ron ning di ral gosgos kastom a numet i tong talang an lak toh kastom lik ining ka warai tari kanak na i ru ni kamatan kastom ap i ning na on e siraron ning i dekdek laulau kol, bel u nap ol tol apstik ti baran on ep nuknukim ma na ol kes akaklik a nu a nigau, ma na ol tol pas tok baran on ep nuknukim a de ke ep kilong kel tur ma a rim ip kastom na sah ep rere baran a numet i na met rere wokwok i tong talang an lak a numeti tongtalang an siar di warai tong talang an siar. Tik ep kirai ep lainak i tol ep kastam i simen i simen tik ep aianan o e tasinlik toga li sen ap mit ki an ma sep rere barah mugai onep kirai kobot mit pas ep bililo di arop soi ap e siraron ning di ra ki lupat ot ian ap dira ki gosgos na dira gosgos rop tar dira ki, i tik ep week akak dira gosgos on bel mit sol kating a lon buibui bel mit sigil ep patan iai metek bel mit inan nabaot tar bel mit wakwak bel mit kukuk bel mit arbalkut mit kes akak lik ap a nigau ep kastam a numit i rak, mit rere baran on i tik aka, i lim akak a pukun kirai ah liman pukun kirai di tar buriah arin dirau ap diva kimat ap dira ki an, mit dok solo ap i rop sah. Oaky, ep kastam momol i rak se, kai gurar sah dit gosgos ap ka tarai dit gosgos ting an matan pal ining ep kastam akak sah iding ap bel i dekdek laulau kol ma ep kastam akak sah na mit rere gosgos lik on kai gurar dit el pasar to kudu kai tarai dit re gosgos ting an matan pal io igat i tik salo ep usrai toh usrai akitng kawas ian ap e i tik a pukun kirai e tata i usrai tar i da ep usrai a nik kirai na ning sen a bunbun bisen a sukul ap i usrai tari taem na burun tar katawot ia tan ep bubuling ok tata sen i usrai tari sa ep usrai a rik. Tata sen i warai i tik ep kirai i an kasai kawas lon buibui i pastan i tik a mani i ngeg lik ma tiga lon ep barim i ngeg lik ma ap ki longrai tati ap na inos ap ki ritati na i malik kasai kawas a nen ep iai na i malik isis katipirim sur el sokes lakan ep iai ap a mani ki malik ngeg ap na i isis sur el toloi pasi ap a mani ning i malik lia ap na i nos ap ki ritati ep fain momol itur sai a de ap a ding mahi alih lik ki na i alih lik ki lar na ap e tata ki nos ap ki nuknuk ia ep fain momol i dah o ep fain momol u ap ol an ma na u rak sa sur iau ap u a nigau sen ian ap ep fain ning ki antati ian pirim ap ki warai i kanak ni rak el lan murun kasai lommai a ring ap i ep fain ning ki e tata i rak al lan an mrum sur al moh? Ap i ep fain ning ki rak ol an ari sur dara sai lo rumai ap i tata ki rak ao ia ka rak al wot ap i ep fain ning ian ap i rarakai rarakai ap ian ap i warai ma e tata na bel ol wot a risak ap ol sarai a matan ngas ian ap e tata ki muri ma muri kasai lar na ap ki kipsoi ma to gargar ap to barau ngisngis ap itar ima arin e tata ap i earai i e tata na ol wot tar ima ari e tata ap i warai i e tata na ol wot tar gong u warai manlar tar e moksom tim an lakman ol un akak tar i sen to baran ning sai lon pale ap ki wot katim arisan e nana tim an matarumai ap i nana i nuki kanak ian i am brai pol ap kel los ti boroi ma bel al ian ap e nana ki kabah i wai lak u an ma tah ap i tata ki rak belal ainan sah sai wot lon barim a lalaum, ulalaum ap ep bong tin ma i da ku wot, ma toh nuk kanak u um ti rokoi up i e tata ki rak belal a in an sa kasai wot lon barim a kekes alar ap a tin ep iah. Ap i e tata i rak, belal ap i a wot is ap belal tok baran i rak sai belal tok boroi, angan bel salo tok tegel sai an kabrisan wor ia nisai lon barim atin lik ep iah ap ep iah a nisai lon barim atin lik ep iah ap ep iah a disai i sau lik ap i totoboi lik sai lon barim, ap i e nana ki rak geh lak ap takai palas ap tol kanak belal tok, barau i rak sai lon barim ap i e nana ki tal bel u rak ol bos am brai pol it sai ga kawas sur ti rokoi nga da toli, ap i e tata ki rak ao lak ep fok i kol ap a nisai sa lon pale a keslik arik latu kobot ma ol kobot sur ol nos sur ti boroi nga da toh taman i ap i e tata ki rak io al palas bongbong latu ap a an al in ap ian sen nisai sen gali sen an lakan palder lon a dawal al ambrai pol pas ap al isis inan mato ngan rah tar ap mato ki borbor mato ki borbor larna ap bongbong sen ep kakaruk i amuntik ngeh ap e tata ki palas singi a lam rot, a liwan kamkam kai po ap ki an na Iang ap kasai kawas an palder i an rai pol am am rai pol na ap kiwum pa si tik ep rokoi i lilir katim an neh ap kian ma ki los pasi ep iah ap ki atin i ap ki raraingi ma raraingi i arop i larna ap ki kot i lan belinap el los i ep rokoi ilamting kol kot i larna ki kot sararai ap ki iaikep i ma ki los uti tim lakman i wot ap i nana i rak parai ma tiga ma to iawuh i ian ap i parai ma ap e nana nuki i gos i ap i siling ap i iawah i kon angan rar ari matol rop tim lak man ian na na ia iamuh tar ma to inan ka tim pukus an bori ma to is na na i tatat to barrah rop ki manar ap ma to kirangan rar ma ian palas kobot ning na na kawarai ma rop amat el ahh kasai kawas lon barim su amat el ai nangan ka sai kawas lon barim. Kon mu mu ap kon rarawat so da to ahim soi ep barah angan nga tato tamani sai gali lon barim. Palas kobot ning ma to kian ma to inan, inan, inan sowot a palder ka sai gali lon barim nana dira e tata dira ki warai ma to sin am to ari katasup long ep wor sur am tol arep soi tar ep wawar na warai tar am tol on ap da to kelwot wot is katon lakman. Ma to ang par kasai adeh lon wor wok sen ma to wur sen <noise> ma to wurwur ian an ma to rarawut <noise> niang dit lis tawu niang dit tahai to mamaran baranangn sen na ma to aim i tasup lon ep wor ian na ma to aim soi arop tari ma to kimaraw ma to manaw lar na ap tik ep falin diat kiwarai lam to atin ep hiah su de i kawas ep berew ni not ih su da tol tun i da to tun tari lar na ap da tol lili sur el lis a marang ti pirim lon laienlamas su ka te su da tol puari kon nenen ep berew. Na ianot ma to puari sip sip soi ep berew dit ning ma to ki angan ma to a angan agan ian arop ta pi niang di ki an dit utih pasep malum kon gang na dit gang so rop tar ra na ap dit kiwari am tol lis soi arop tar ning ep iah iah suning da tol ahim wop sa ap dato kivot ian ap ma to ahim soi arop tari nana kiwarai am to vot is ma lar mur ma ma to vot katim an lakman ma to vur sen ep baran kon angan rah tata dira e nana dira mar ma katim ma to inan ma to kes lik ma ia ka kabah ima e tata? Tata ol bus atong akak to isen baran arim ma tol to isen sah to isen to baranang sai kawas lon buibui ia bel a mang lar akak kol on to isen to baran. Ap i e tata ki rak io amto sin kes tigan ap al warai am tol, ian ap ki atong i ma to isen to nbaran atong soi a rop tar i lar na ap io i akak kol mato ki tasim akak tar on to isen to naran ting lon ep barim, matoh ki ah ma mato arburima na latu salo datol palas bongbong ap datol isis lar ep boroi a disai gali i ngan li ai lon barim ian ap e nana ki soi matol am to inan ma am to borbor mato n ap amto ki borbor ian ap mato kes, kes, kes, bel mato rak matol borbor kepit ma toh sin usrai, matoh usrai lik ma ap itik a tasinain lik matol ki rak as na ki rak el borbor ap el kawas ma sur latu datol kobot bongbong datol ririles datol riri les ap satol purum kiom i sai lon barim asisan ep wor, mato inah ririles tigatalng lon buibui ap matoh purim kioni timsup lon ep wor purim kiom tar i lar na ap mato siu ki manau mat manau lik ma lar na tata dirau ki wot ap dira ki warai. Dira kabah matol ap mato rak mato ki ririles tar ma toh ririles tar ap matoh ki purum tari, ian ap e tata ki rak io am tol purum kiom tari ap amtol el manau, kati gon am tol wok ma sai kawas lon barim am tol ur sur kawas e sur am tol arop i ding ap deh sur amtol manau sur ep barim el rop sow sur gong i atalur datol su datol wot katim an lakman ap datol ap datol kes akak lik ma, ian lar na ap i e tata ki rak gong am to sin sol bakbak tar am tol sol mialu lik sa ap ia ka rak io fato ki wot is.